एत लेम् जेते जतेअ जोलि उ थीते हेइ लेम् तोक् छै अस् मनहे सिन्तित होइ प्रए। ए लेम् तोक् किअ जोलिले, केनेदो रे जोलिले, कि होइ प्रए जोलिले, रुकेने कोइ किमन् होमोले जोलिले ए कोथक्ने तेओ, मनहे मनहेन् सिन्तित होइ प्रए। अर् ए तेओ हेकिने कोथ जित सिन्तित होइ प्रए, जित सिन्त करि ब प्रए, तेओ हे बेओप्तेसुने। अ तेओ जितु निकि सिन्तत् रोख, जुप्ति बन्त् रोख हेइ कोथक्ने तेओ, फल्द होइ पुसेओ तेओ, तेओ सेस्त करि ब सते, हे बेओप्तेसुने। अ तेओ हेकिने निकि बेओकेनिक् दिस्तिल् भन्ग सप्तेते, हेइ लेम् तोक् किअ हर् बबे जोलिले थेओ, तत् कि गस्प् बोइजोन् हजसे, तत् किअ हर् बबे जोलिले से, किमन् होकोरे जोलिले ब, किमन् किअद् कि कि कोथ जोलितो हजसे, हेइ होकोलो कनि कोथ सिन्तित करि ब प्रए, रुकेसे से कोथक्ने सिन्त करि ब प्रए तेओ, हेइ अर् लोकत् कि पोस्तो जोलितो हजसे, मिगनि जितु केनेदो रे जोलितो हजसे, हेकिने कोथते होइ गम्पबो। जते हेइ लेमोन् <hesitation> जितु अनोखोन् किन्तिक् जितु भप् अरो मनह् भपे के, <hesitation> हेकिने गम्पबो। रुक् बोलो त्रिक् को रह जब।